Pappiye ko leɗɗe weewnirte. Ko leɗɗe coppete, nawe. Leɗɗe ɗe ngune haa wonta conndi. Ni woni waɗee e ndiyam ngulɗam, waɗee porodiiji goɗɗi haa jaggondira. So jaggondiri liire, so liiri yoori haa wonta pappiye. Ni woni waɗee kuleeraaji keewɗi. Ni woni fecce- fecce.